أنا بفضل أذهب لمشاهدة فيلم وحدي <hesitation> لإني بستطيع أستمتع بالتركيزعلى القصة والآداء بدون أي تشتيت، وتجربة السينما بتعطيني شعور مختلف بجدر أعيش اللحظة كاملة، أما تناول الغذاء وحدي أحيانًا ممل خاصة إذا ما كان في شي يشغلني الأفلام بتمنحني فرصة الاسترخاء والاستمتاع والتسلية بشكل كبير.